Ireo hevi-diso hieverana ny saka <hesitation> tsy de misy loatra aloha aty aminay fa ny fahafantarako manokana fotsiny izao, ny eritreretin'ny olona sasany hoe: <hesitation> ny saka hono mamindra aretina mahavoa ny toksoplasmôzy tsy haiko izay tena fahamarinany, de manaraka an'izany koa ah ny saka mainty hono ah saka na matotoa na saka na mpamosavy.